Ah, karazana mofomamy ndraika, misy ny madeleine a, misy ny gateau, misy ny cake, misy ny galety, misy ny misy ny mofo baolina, misy ny mofo atody, mofogasy, menakely.